Bunh weyi, bun ma weyi, bunh ma dɛmɛ 'o ao zunh bieowa we. bie ho nivo nɛwa omi to o zun bunh.